<noise> نحب نسمع الراب، نحب نسمع البوب، والأ- الأغاني بالعربي وتكون فيها إيقاع <hesitation> تاع جو، مانحبش نسمع أغاني تكون <hesitation> حزينة وما- ومافيهاش إيقاع قوي وماتعملش جو، لأني نحب نسمع الأغاني وأنا <hesitation> نبدا مرتاحة وعاملة جو ونشطح ونعمل عليهم جو بالقدا.